<hesitation> ke dòmaȧŋ kèè e ɓima sùȧ, taìŋ nɛ̀ɛ̀ naȧŋ ke fè guùŋ tɛ̀ɛ̀, kɛɛ ke dòmaȧŋ nȧŋ yaȧ kɛ̀ maaŋ kòȧ nyùùŋ maŋ nyiŋ tɔɔ̀, maŋ nyiŋ kaȧ, wèè ɗeweɛ̀ sua ȧŋ naŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ kòà nyiiŋ gè nyiŋ nɔɔ̀ŋ feìŋ, tiŋ ȧŋ nyaaŋ e ɓima, kɛɛ taìŋ nɛɛ̀ bȧ fè ɓɛìŋ kaaiŋ, kɛɛ e yèɛ miŋ naŋ yɛmɛ̀ kɛ̀ è donȧŋ weè nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀ nȧŋ yaȧ, eiŋ nyiŋ kaȧ e nyiŋ tɔ̀ɔ̀ ke dòmaȧŋ, sèè wo bȧ wò hnȧŋ wò nyìmȧŋ ɗewè keì nyɛ̀nɛŋ, kɛɛ wo bȧ hnȧŋ wo nyimȧȧŋ ɗèwè keì nyɛ̀nɛŋ è yaȧ nɔŋ guùŋ foo, kɛ̀ aŋ gò gbèè nɛ̀ŋ, soo yɛ̀ì e kèè ɓimaà tiŋ è yaȧ.